Ko wadi dun hettata jamdi ceede ko dun yulaata ndi, ngam to wobbe ekkito nonno jamdi din woni to kallube naata nder lume a ceede bogi.